Eelimu ni ina maana salana. Maana mwana akapate elimu yainikushinda akapata ndima akusaidia kama kumpeleka vitana. Elimu ina maana kweli, thithi tikeherwa kweli. Tekwaha hao wadodo ni haki kwenda kutika shule. Tekaa kaya takaumia, kumbe elimu ina maana hivi sasa wekesoma waneofanika naa. Kwahiyo na sisi tawa naiteka elimu ina maana. Wana wetu wasome zaidi na waweze ku- kithi, wapate kutusaidia